चाभी से ताला खुलिबे की प्रक्रिया बहुत सरल होत है। ताला के लॉक के छेद में चाभी को सही दिशा में डालो जात है। सामान्यता तालान के ऊपर एक साइड में एक छोटो ऐसो गोलाकार छेद होत है। ईमें चाभी डाली जात ही। चाभी को ताला की दिशा में घुमाय। आमतौर पे ताला घुमात समय चाभी को एक दिशा में घुमाइबे से ताला आसानी से खुल जात है। जैसेही चाभी लॉक में पूरी तरह घुम जाए फिर उसके बाद न घूमन लगाय। ताला मान लेओ खुल जाइए। और ओको आप खोल सकत है। जा तरह चाभी और ताला के मेल से ताला खोलो जात है। अगर ताला मान लेओ जाम हुई जाए तऊ अतिरिक्त कोशिशन को प्रयाश करन पड़त है। जैसे ताला में तेल डारिबो चाभी को कस के घुमाइबो जेसे ताला खुल जाए।